қараңғыда көзім түсті саған есімде балағаның
сезіндім мен ғашықтықтың мың ішіндегі тұлпарға санағаның
сол түні өзіңді көп іздедім ханшалар арасынан
шықпай қойдың сен есімнен жүрегімнің жабылған парасынан
қаншама сұлу қыздар көп өзіңдей неге неге жоқ
сыйладың жанарыма от жоқ болдың ғашық етіп қойдың да оу
көңілім әппақ қардай ақ бір күліп қарағаның бақ
оралмас сол ғажайып сәт шарықтатқан мені сол күнгі лебің
қараңғыда көрермендер толы естіліп саған әнім
селт еткізді жүрегімді менің өнерге құштар көзбенең қарағаның
арманым аса тыс салып берген сол құштар көзқарасы
бөлендім мен ғажап сезімге менің әндерім тапқандай өз бағасын
қаншама сұлу қыздар көп өзіңдей неге неге жоқ
сыйладың жанарыма от жоқ болдың ғашық етіп қойдың да оу
көңілім әппақ қардай ақ бір күліп қарағаның бақ
оралмас сол ғажайып сәт шарықтатқан мені сол күнгі лебің лебің
қаншама сұлу қыздар көп өзіңдей неге неге жоқ
сыйладың жанарыма от жоқ болдың ғашық етіп қойдың да оу
көңілім әппақ қардай ақ бір күліп қарағаның бақ
оралмас сол ғажайып сәт шарықтатқан мені сол күнгі лебің
ешкімге ұқсамас келбетің сұлулық
осы әнім құлағыңа жетсе сезіммен ән тыңдап тербетің
осы әнім құлағыңа жетсе осы әнім құлағыңа жетсе осы әнім құлағыңа жетсе сезіммен тыңда
сәлем саған сәлем саған туған ел
елордада сағат он
жұлдыз фм де таңғы шоу
достар сіздер жаңа ғана очоу дың орындауында сезін мені деген өте керемет әнді тыңдадыңыздар
арнамызға жаңадан ғана қосылған барша тыңдармандарымызға қайырлы таң дейміз
енді сағат он нөл нөлді көрсетуде студиямызға әсем келген екен әсеммен бәріміз бірге жанды дауыста жаңалықтар тыңдап алайық сосын таңғы шоуды жалғастырамыз
жаңалықтар
армысыздар студияда әсем нұрғали
заңсыз шеруге шыққандарға қандай шара қолданылды
бұл туралы судьялардың кеңейтілген кеңесінде жоғарғы сот төрағасы жақып асанов айтты деп хабарлайды қазақпарат
оның айтуынша алтыншы шілде елорда күнінде заңсыз шеруге шыққан жиырма екі адам қамауға алынған
оның тек біреуі ғана он бес тәулікке ал қалған жиырма бірі бір тәуліктен он тәулікке дейін қамалыпты
соттар осындай шешім қабылдаған оның заңды не заңсыз еместігіне қатысты түсініктеме беретін шешімді қабылдаған судья деді жақып асанов
алматы облысында суға кеткен қыздың отбасына бір миллион теңге көмек беріледі
бұл жөнінде марқұмның туыстарына көңіл айтып барған талдықорған қаласының әкімі ғалымжан әбдіраймов айтты деп хабарлады қазақпарат
қала басшысы суға кеткен қыздың үйіне барып марқұмның жақындарына көңіл айтты
бес күн бойы айнагүл нұржанқызын іздестіру шарасының бас қасында бірге жүрген ол жағдайдан хабардар екенін де атап өткен
оған қоса бұдан былай да отбасы мүшелеріне медициналық психологиялық көмек беріледі деді әкім
естеріңізге сала кетсек бесінші шілде күні он төрт жастағы айнагүл қаратал өзеніне қалқып кеткен
жасөспірімнің денесін іздеуге үш жүзге жуық адам жұмылдырылған болатын
іздестірушілер алты күн бойы өзеннің арнасын бұрып қарқынды жұмыс жүргізді
марқұмның денесі алтыншы күні табылды
өзге де жаңалықтар бақытжан сағынтаев алматы кәсіпкерлерімен кездесті
кездесу барысында шағын және орта бизнесті қолдау және дамыту мәселелері көтерілген
сондай ақ нарықты жаңарту туристтік әлеуетті тиімді пайдалану алматы қаласының географиялық ақпараттық картасын жетілдіру және айти индустрияны дамыту мен цифрландыру жөнінде сөз қозғалды
қала басшысының айтуынша алматы бизнес пен жеке капитал қаласы
мемлекеттік экономикаға қатысу үлесі екі бүтін оннан төрт пайыздан аспайды ал шағын және орта бизнестің үлесі отыз тоғыз пайызды құрап отыр
әр кәсібін дөңгелетемін деген адамға еш кедергі жоқ бизнесті қолдау бағытындағы жұмыстар әрі қарай жалғасады деді бақытжан сағынтаев
елімізде қант тағы қымбаттады
шекер шығарып отырған отандық зауыттар толық күшімен жұмыс істей алмай отыр өйткені ел нарығын импорт жаулап алғандықтан отандық өнімге сұраныс жоқ
қазір жеміс жидек пісіп нағыз тосап қайнататын шақ алайда дәл осы кезеңде қант бағасы қайта аспандап қарапайым халықтың қалтасына салмақ салуда
қымбат жылға әсіресе қысқа қамтануға кіріскен көкшетаулықтарды қыспаққа алды
бұл аймақта шекер келісі екі жүз сексен теңгеге жеткен кей дүкендер үш жүз теңгеден саудалауда
сондай ақ қызылорда талдықорған қалаларында да қымбатшылық байқалады қанттың келісі екі жүз елу теңге
әзірге ең арзан баға шымкент өңірінде екі жүз отыз теңгеден сатылып жатыр
экономисттер құзырлы орган баға нарығын қадағаламаса шекердің құны аспандай беретініне сенімді
екі жүз елу тоннаны ресей мен белорустан әкелсе жүз ақ тонна өзімізде өндіріледі екен
ал екі мың жиырма бірінші жылы жамбыл мен павлодар облыстарында да шекер шығаратын екі зауыт салынса импортқа тәуелділіктен құтылуымыз да мүмкін
ал арзан кезінде қантты қабымен алып қоюға үлгермеген жұрт қымбатын тұтынуға мәжбүр
әзірге осы жаңалықтар легін бір сағаттан кейін жалғастырамын жұлдыз фм толқынынан алыстамаңыздар
ауа райы бүгін алматыда күн ашық отыз төрт градус ыстық елордада күн бұлтты ауа температурасы отыз үш градус нөлден жоғары
жұлдыз фм ән көңілдің ажары
зулайды жылдар тулайды жырлар аялдамай уақыт асыққан
бірде оздырған бірде тоздырған көңілімді кейде жасытқан
құлап сүріну тұрып шынығу өмірім жазған заңы бұл
көресің алда төрешің алла тағдырыңды шешер бәрібір
жараланған талай жүрек бұл жарасын үмітпен жамайды келіп
баянды бақытын тапсам ғой деп қалайды тек жүрек
қанша күнім бар екен көретін арайлы таңдарда
қанша сырым бар екен төгетін жүрегі таза жандарға
қанша қателігім бар жасайтын асаулықпен бой бермей заңдарға
мазамды мөлдір сезім алғанда жетемін деп алыстағы асыл арманға
шалалық болған балалық қалған сағынышым ерке шақтарым
бозбала кезім қозғаған сезім арулармен жүрген бақтарым
биік талғамым жүрек болғаным жастығымның әні жаңғырған
еркелеп маған әке деп балам қуантады шығып алдымнан
адал достар қасымдағы оу жаны жайсан ғажап асыл бәрі
ормандай ойларым орта бұзар жасымдағы шіркін
қанша күнім бар екен көретін арайлы таңдарда
қанша сырым бар екен төгетін жүрегі таза жандарға
қанша қателігім бар жасайтын асаулықпен бой бермей заңдарға
мазамды мөлдір сезім алғанда жетемін деп алыстағы асыл арманға
қанша күнім бар екен көретін арайлы таңдарда
қанша сырым бар екен төгетін жүрегі таза жандарға
қанша қателігім бар жасайтын асаулықпен бой бермей заңдарға
мазамды мөлдір сезім алғанда жетемін деп алыстағы асыл арманға
жетемін деп алыстағы асыл арманға
таңғы шоу жұлдыз фм де
бүгін бізде қонақта әдебиет үйінің директоры бейбіт шегебайұлы сарыбай мырза жалғастырайық
енді бейбіт аға өзіңізде жалпы қазіргі таңда шығармашылығыңызда болып жатқан қандай жаңалықтар сол жайлы айта өтсеңіз
енді шығармашылықтағы жаңалығым сол ы кітабым көздің қарасы
кезінде әлгі фейсбукта кез келген нәрсеге пікір білдіріп кез келген нәрсеге жазып айтып отырған кезде
өзім ойлайтынмын мен осы уақытымның барлығы ойымның барлығы осы уақытша нәрсеге кетіп жатқан жоқ па деп
содан кейін саналы түрде бас тартып ыыы шығармашылығыма ден қойдым
ыыы соның нәтижесінде осы жазылды
і негізгі шығармашылығымда жаңалық осы мхм
енді бейбіт аға сіздің жаңағы инстаграм парақшаңызды қарап отырып бір жазбаға көзім түсті ол жерде жазыпсыз фейсбук инстаграм деген ол адамның өміріндегі жалпы өмірін улайтын нәрселер
енді кейде ақпаратты біз деген қарау керекпіз ғой ақпараттың ішінде бізге қажеті бар қажет емесі бар деген сияқты
ііі осыған өзіңіз не айтасыз жалпы дұрыс па қазір әлеуметтік желілерде отырған ол жақтан ақпарат алған
мхм енді әлеуметтік желілерде мысалға уатсапта болсын мысалға тексерілмеген ақпараттар жүреді сол ыыы тексерілмеген ақпараттар ыыы жаңағындай халықты бекерге даурықтырып жатады
і сол жағы зиян және і бұл ы әлеуметтік желілердің тағы бір ііі несі і зиян жері
ол үйде отырып қалған адамдар болады ғой мысалға иә аяғы сынады мүмкін бір адамдар ауыр аяқ болып мхм үйде отырып қалады үйде отырып қалады мысалға
і сол сәттердің барлығында ыыы жұрттың барлығы і инстаграмға суреттерін салып жатады
ешкім мен қарыз едім мен қиналып жүрмін мен қайғырып отырмын деп салмайды барлығы әйтеуір алдамшы дүниелерді салады
мен қонып жатырмын
иә мен қапшағайдамын деп
иә соның барлығын ммм көріп отырған үйдегі ауру адамдар мысалға баламен отырған адамдар болсын басқалар болсын солар үшін і ол зиян
өйткені олар жаңағы инстаграмды тамашалап отырып бүкіл ел керемет өмір сүріп жүрген сияқты мхм жалғыз өзі қапаста қалып қалған сияқты
сөйтіп ііі қиналып і жан дүниесінде көңіл күйінде бір і тіпті жүрегін ауыртатын күйзеліске ұшырайды
осы жағынан да зияны бар және қазір і сол әлеуметтік желілерді пайдаланып і аңқау елге арамза молдалар көбейіп кеткен
олардың барлығы да қарапайым халықты алдап улап отыр деп айта аламын
салтанат деген қыз жазып жіберіпті сізді оқысам ләззат аламын
ал бейбіт сарыбай қазіргі жастарға қандай кеңес береді кімді оқып ләззат алғанымыз дұрыс
енді жастарға ақыл кеңес айтқан кезім жоқ ыыы алдағы уақытта да айтпаймын және әркімнің ммм талғамы әртүрлі
і мен мысалға көркем шығарма оқитын болсам келген кезде мен бір нәрсе үйренейін
ііі білімімді жетілдірейін ізденісімді арттырайын деген і мақсат та болады
ал негізінен шын мәніне келген кезде бір шығарма оқитын болсам мен жаңағыдай жанымды рахаттандыру үшін жаңағы рухани қажеттілігімді өтеу үшін оқимын
сондықтан ыыы мен рахаттанған мен рухани эстетикалық ләззат алған шығармалар келесі біреуге ұнамауы мүмкін
сондықтан мен көп жағдайда өз пікірімді біреулерге тықпалаудан аулақпын
бейбіт шегебайұлы сарыбай таңғы шоуда жалғастырамыз
эфирде таңғы шоу
енді көрмеймін мөлдір көзіңді жанымды баураған
енді сезбеймін сол бір сезімді биікке самғаған
жүрегім бірақ жүрегім бірақ әлі сен дейді
алыстап меннен кеткеніңе шын жаным сенбейді
тым болмаса сүйемін деп алда мені алда
тым болмаса күтемін деп алда мені алда
көнемін үнсіз алдауыңа да амалым бар ма
білмеймін сенсіз күтеді нелер жаным ау алда
болашағымды сенімен бірге болар ма деп едім
өзіңсіз мына кеудемде сөнбес арманға сенемін
жүрегім бірақ жүрегім бірақ әлі сен дейді
алыстап менен кеткеніңе шын жаным сенбейді
тым болмаса сүйемін деп алда мені алда
тым болмаса күтемін деп алда мені алда
көнемін үнсіз алдауыңа да амалым бар ма
білмеймін сенсіз күтеді нелер жаным ау алда
тым болмаса сүйемін деп алда мені алда
тым болмаса күтемін деп алда мені алда
жұлдыз фм
жұлдыз фм мен бірге әр сәтіңді көңілді өткіз таңғы шоу
таңғы шоу жұлдыз фм де ств арнасында инстаграмда жас қали парақшасында тікелей эфирдеміз
ііі әдебиет үйінің директоры бейбіт шегебайұлы сарыбай мырза бүгін бізде қонақта
жаңа үзіліс кезінде ғашықтық туралы сөйлесіп жатырмыз енді бейбіт айтып отыр он сегіз бен жиырма бестің арасында болады енді деп
жүрек таза кезде мхм
ал ыыы қазіргі кезде жоқ қайдағы деп отыр бірақ ыыы мына жерде бір қыз жазып жіберіпті і көзіне қарасаң ғашық сияқты
біз қарап отырмыз ғашық емес
қателесті ме сонда бұл қыз қателесті
көзіне қарап ыыы оның ішкі жан дүниесін ы көруге болады деген сөз бар ғой
мхм көз алдамайды деп ыыы меніңше алдауға болады көзбен
мысалға сіз ііі көзіңізді сәл сығырайтып былай отырсаңыз мысалға ше мхм ойлы адам сияқты көрінуіңіз
содан кейін былай тік қарауыңыз мүмкін батыл ержүрек адам сияқты тік қарап кәдімгідей бедірейіп отыруға болады
әртіс мысалға кеше басқа рөлде бүгін басқа рөлде
ал өзі басқа мысалы өмірде ал мысалға батырдың рөлін ойнаған кезде былай қарайды ыыы жаңағыдай момынның рөлін ойнағанда басқалай қарайды деген сияқты төменшіктейді
осының барлығы мысалға актердің өзінің өміріндегі көңіл күйі емес қой мхм ол жаңағы образға еніп отыр
наргизді жылатайықшы
поэзиядан оқысаңыз наргиз тез жылап қалады
иә енді таздан қара дейді ғой
ііі шынымды айтсам мен еді і соңғы он жылда тек қана проза жазып жүрмін ғой
енді кейде бір і жаныңды қозғайтын сәттерде қалам түртетініміз бар енді өздеріңіздер білесіздер осы қыста үлкен қайғылы оқиға болды
үлкен оқиға болды ы бес бірдей перзент ііі бір үйде отқа оранып жанып кетті
ііі сол кезде енді і елдің барлығы көңіл айтып жатты
ол әрине жаңағы бес перзенттің ата анасына ғана емес ііі жалпы қазақ бір біріне көңіл айтып жатты
сол кездегі көңіл айтуымыз мен енді сол бес перзентті і бес саусаққа теңедім
енді бір қолда бес саусақ болатын болса ііі сол бес саусаққа теңедім
олар енді аман есен өсетін болса ашылса алақан болатын еді жұмылса жұдырық болатын еді
і бірақ енді солай болды енді рухтары шат болсын
олар енді періште ғой алла тағала панасына алсын ііі пейіште нұрлары шалқысын
енді бас бармақ балан үйрек деген сияқты
оқып берейін жоқтау ашылса алақан жұмылса жұдырық болатын бес саусақты жоқтау бес перзентті жоқтау
бас бармақ ай бас бармақ қара бауыр қасқалдақ
жұртың сені жоқтауда жанарынан жас парлап
титтей балан үйрегім жалын отқа күйгенім
қалай жерге қияды ел сүйінгенін сүйгенін
ойбай ортаң терегім келте болды ау дерегің
мемлекетің менсінбей болды аллаға керегің
шылдыр шылдыр жүмегім ата анаңның күні едің
тәтті ақ еді тілегің әппақ еді жүрегің
әй кішкентай бөбегім әй қайғылы өлеңім
тал бесіктен суырып жер бесікке бөледім
кеттік рас кердің деп тұрмын міне шермеңдеп
қош деуге де шара жоқ шолақ қолым ербеңдеп
бейбіт сарыбай шегебайұлы бүгін бізде қонақта
бейбіт мырза ыыы мына жерде мынадай хат келіпті
і жаңағы он ақ тал шыққан кітабыңыз бар ғой мхм соған демеуші болу үшін қайда хабарласамыз
енді ол ойыншы сұрақ әзіл сұрақ деп ойлаймын
егер жоқ мүмкін шынымен де сізге көмектескісі келіп отырған шығар
шынымен болса онда сізге хабарлассын сіз арқылы мені тауып алады ғой кез келген жерден
иә маған бір екі миллион берсеңіз
он кітабын он бес қылып шығарып беремін
ғашықтықтың неше түрі бар дейді тауық махаббат демекші күнде бір сұлуға ғашық болып қалып жатамыз көшеде дейді бұл уақытша күнделікті
тек бір адамға ғашық болу мүмкін емес дейді ал
енді ғашықтық деген нәрсені біз ііі төмендетіп алмауымыз керек те ол ғашықтық деген ол ыыы керемет сезім ол жақсы сезім ол жаңағындай ыыы үлкен нәрсе
енді біз ііі кей жағдайда ғашықтықты і ет пен терінің ортасындағы жылт етпес сезімдермен шатастырып алып жатамыз
ііі жаңағы ет пен терінің ортасындағы сезімдер болады ол шын мәнінде жақсы көріп тұрасың бірақ ол ғашықтық емес ол деген уақытша нәрсе
ол бір ііі санаулы сәттерден кейін і өшіп қалады жоғалып кетеді
екінші тағы бір нәрсе бар ол да ғашықтыққа ұқсайды ол ыыы бауыр басу деген нәрсе бар бауыр басу
мхм иә мысалға бір адаммен сіз әңгімелесесіз сырласасыз ы ол сізге сырын айтады сен оған сырыңды айтасың
сөйтіп екеуің сырласқа айналасың досқа айналасың иә адамдар бір біріне бауыр басып қалады
бұл бауыр басып қалудың да ііі үлкен бір орны бар
ол да кеудеңе бір үлкен бір сезім сыйлайды жан дүниеңе
м сағынып тұрасың оны іздеп тұрасың тағы да сөйлескің келеді тағы да сырласқың келеді
бұл ғашықтық емес бұл сүю емес бұл жай ғана бауыр басу
екіншісі жаңағы арзаны ол жаңағы ет пен терінің ортасындағы жел сезім
ал егер сен ол адаммен мысалы араласпайсың бірақ ойлай бересің сағына бересің ол не ғашықтық па ол не сонда сүю ме
сенің басыңнан өтіп жатқан жағдайларға мен қалай жауап беремін
ойлауы мүмкін ғой жаңағы ғашықтық деген ы уақыт келгенде мысалға ұмытып кетуім керек еді ғой неге ұмыта алмай жүрмін деген сияқты
меніңше ол ауру сияқты
егер махаббат екі жақты болмаса бір ғана адам жақсы көретін болса ол шынымен анау адамның басындағы ауруы ол
партсъездің сексен бірлерінен сәлем көп таяқ жеп пе едіңіз дейді
партсъезде жүріп ііі мұрныңның бүтін шығуы мүмкін емес
енді біздің ауылда аты аңызға айналған брюс ли деген жігіт болды
мхм екі аты бар болатын біріншісі брюс ли екіншісі ван дам
енді ол деген жетпіс алтыншы жылғы жігіт ііі жаңағы сол кездерде кешірімді болды бір кішкене ауытқулар болды ма екен
ііі сол жігіт і алпыс тоғыздардан алпыс алтылардан бері қаратай қыратын түгелін
сексен алтыларға дейін деген сияқты
і оның алдынан шығып қалмауға кезігіп қалмауға тырысатынбыз алыстан көрсек қашатынбыз
өзімен өзі емес былай ойнап тұрып ерігіп тұрып жаңағындай
қай күні брюс ли қай күні ван дам болып
сол жігіт ііі жаңағындай бір досы қалжындап айтып қалды жаңа мынау менің айтқан тілімді алмай жүр деп құрдас қой енді іхі
менің құрдастарымның жетпіс алтылардың тілін алмайтын адамдар бар ма деді жүрші деді мынау қолымнан жетелеп келе жатыр ғой
бұрын біреулер ұрған кезде көзімнен от шықты деген әңгімелер болатын соны жай әншейін бір суреттеу екен дейтінмін

от шықты сол кезде ол шыныменде адамның көзінен от шығатынын сол кезде көрдім де
мына мұрынға тиді мұрнымнан жаңағы қан бұрқ ете қалды содан кейін мынау мұрын сынған
иә айтып отырғаным сол біздің ауылда негізі мұрны бүтін шығу қиындау болатын сол заманда
менің мұрныма брюс ли қол қойға дейсіз ғой і әрине
менің туған ауылдасым ғой дейді мхм
ғашықтық па қажеттілік пе соны шатастырып алмау керек дейді іхі
сол ыыы не дейді сол жаңағы сіз айтқан сезім жылтылдамай ақ қойса болады ғой дейді
м балалар аман болсыншы брюстен таяқ жемеген жалғыз мен ғана екенмін ғой біздің ауылдан дейді саятжан
таңғы шоу бейбіт шегебайұлы сарыбай қонақта
таңғы шоу
сырласып талай бейнемен
тарқаса дағы бар мұңым
ұқпаймын сені кейде мен
кеудемде соққан тағдырым
бақыттың ұзап бағынан
сорлатып кейде қоясың
жақсының қашып жанынан
құшақты жатқа жаясың
бұл махабатқа таңқаламын
жанымды өртеп лаулаған
ойда жоқ кезде от болып
жанатын кезде жанбаған
бұл махабатқа таңғаламын
алдаған бірде арбаған
жұмбағы бітпес махаббат
таңғаламын саған таңғаламын
өзгерер өмір өзгерер
өзгермесе де әр таңым
қинамас мұнша өзгелер
өз жүрегімнен қорқамын
шынарды шыңнан құлатып
адасып жүрміз талай біз
аяулы жанды жылатып
басқаны неге қалаймыз
бұл махабатқа таңғаламын
жанымды өртеп лаулаған
ойда жоқ кезде от болып
жанатын кезде жанбаған
бұл махабатқа таңғаламын
алдаған бірде арбаған
жұмбағы бітпес махаббат
таңғаламын саған таңғаламын
бұл махабатқа таңғаламын
жанымды өртеп лаулаған
ойда жоқ кезде от болып
жанатын кезде жанбаған
бұл махабатқа таңғаламын
алдаған бірде арбаған
жұмбағы бітпес махаббат
таңғаламын саған таңғаламын
таңғаламын саған таңғаламын
бұл махабатқа таңғаламын
эфирде таңғы шоу
таңғы шоу бейбіт шегебайұлы сарыбай мырза жазушы ақын асаба бүгін бізде қонақта
ыыы байынқолдың суын ішіп өскен жігіт қой біздің елдің жігіттері шеттерінен қыран ғой мен де сондаймын дейді
м райымбек ауданы алматы облысы дейді іхі
ай ағам ай ағам ай рахмет сізге дейді
ыыы ассалаумағалейкум бүгінгі қонағымызға дейді қош келдіңіз
ііі жаңағы ыыы не жайында сұрап жатыр
сіздің ақындығыңыз бен жазушылығыңыз және асабалығыңыз
қайсысы өміріңізде жиі орын алады
енді шын мәніне келген кезде енді осы өмірге келгендегі
ес жиіп етек жапқандағы ол адам ретінде алдыға қойған мақсатымыз ііі жазушы болу
енді тамадалық деген ол ыыы күн көрістің нәрсесі
енді өмірбақи тамада болып өтпейсің енді қазір отыз алтыда болсам енді төрт жыл қалған шығар қырыққа дейін шыдайық
қырықтан кейін ііі құдай ғұмыр беріп жетпіс алты жасқа толып жатсам қалған жасымда сол мына асаба деген нәрсені тамада деген нәрсені ұмыттырамын деген үміттемін
қазір енді жаңағы айтпақшы қарыздан құтылу үшін ііі үйді салу үшін деген сияқты әйтеуір көпшіліктің қуанышына ортақтасып жүрген жайымыз бар
бірақ енді ол да жаман емес көңілді орта
ііі жарқыраған орта сол жерде жарқырап жұрттың көңілін көтеріп жүрудің ешқандай зияны жоқ деп ойлаймын бірақ енді аз кем зияндар да бар
мысалы ыыы кезінде жазушы деген ұғым қандай еді жазушы деген тек қана шығармашылықпен айналысатын
элита иә ұсақ түйекпен айналыспай
і қолынан келген шығармасын оқырманға ұсынып қойып көпшілікпен і жаңағыдай бір і мектептерде сондай бір мәдени орталарда кездесіп жүретін ғана адам еді мхм
ал қазір біз ііі жазушы деген ұғымға енді кішкене зиян келтіріп жатқан жайымыз бар
і қарап тұрсаң енді тамадалық деген мен жазушылық деген екеуі бір біріне көп табыса бермейтін
біздің жазушыларымыздың ешқайсысы тамада болмаған
енді бізде енді сондай бір тіршіліктің қамымен сондай минус жіберіп алған жерлеріміз бар мхм
бәке біздің ауыл біздің көше туралы өлеңіңіз бар ма
бар еді мына жерден қазір оны тауып ы
үзіліс кезінде қарап көрейік енді
мені бесінші сыныпта бір бала ы жақсы көретін қатты дейді анкетаға жазып қоятын мектеп бітіргенге он бес жылдықта кезсескенде әлі үйленбепті
әлі де жақсы көремін деп он бес жылдан кейін де айтып тұр бұл қалай сондай түсінбедім дейді
енді ол ол жігіттікі де дұрыс емес
адалдық шығар шын мәніне келген кезде біреудің сезіміне жауап бере алмайсың ол жігітке сену керек деп ойлаймын сондай адамдар жоқ емес бар ғой
өзінің сезімін алдағысы келмейтін шын мәнінде і ол демек ол қызды шынымен жақсы көреді
ғашықтығы сезімі басылмаған ал енді басқа қызды алдағысы келмейді
бір ғана адамға ғашық болу иә
өзің қалай ғашық болдың ыыы бір көргеннен ғашық болдың ба әлде
не үшін ғашық болып қалдың несіне ғашық болып қалдың
енді бір көргеннен ғашық болдым демеймін
ыыы біздікі бір көргеннен енді түрін ұнатасың ғой сол түрі ұнағаннан кейін барып жаңағындай сөйлесесің деген сияқты түрі ұнады
ііі мінезі қылығы ұнады ыыы содан кейін араластық байланыстық сөйлестік ііі содан кейін жаңағыдай сырластық дос болдық бір бірімізді жақсы
содан кейін енді і екі бөлек өмір сүру мүмкін емес болғаннан кейін қосылдық
түһ бейбіт сарыбай таңғы шоуда қонақта жалғастырамыз
таңғы шоу
қысылсам да түсіне алмай жырымды
түсіруге еш хақым жоқ құныңды
айтады екенмін саған ғана саған ғана сырымды
саған ғана шағады екенмін шағады екенмін мұңымды
менсіз сен де көңілсізсің білемін
мен дегенім сен тудырған жыр едің
сен аман бол сен аман бол аман бол
жүрегімнің ішіндегі жүрегім
сен аман бол сен аман бол аман бол
жүрегімнің ішіндегі жүрегім
сен алдымнан шықсаң ылғи күлімдеп
демек менде еш себеп жоқ түңілмек
сеннен сұлу қыз жоқ еді қыз жоқ еді бір кезде
сеннен сұлу ханым да жоқ ханым да жоқ бүгінде
менсіз сен де көңілсізсің білемін
мен дегенім сен тудырған жыр едің
сен аман бол сен аман бол аман бол
жүрегімнің ішіндегі жүрегім
сен аман бол сен аман бол аман бол
жүрегімнің ішіндегі жүрегім
менсіз сен де көңілсізсің білемін
мен дегенім сен тудырған жыр едің
сен аман бол сен аман бол аман бол
жүрегімнің ішіндегі жүрегім
сен аман бол сен аман бол аман бол
жүрегімнің ішіндегі жүрегім
таңғы шоу жұлдыз фм де
әдебиет үйінің директоры жазушы ақын асаба бейбіт шегебайұлы сарыбай мырза бүгін бізде қонақта жалғастырамыз
иә енді бейбіт аға бірдеңе іздеп отырсыз ғой деймін иә иә туған жер
оқырманымыздың өтініші
ал оқып беріңіз
біздің ауыл і халық әнін бір шумағын эпигроф қылып алдым
біздің ауыл сұрасаң бел тұрғанда қайын ағашы майысар жел тұрғанда
күн мен айын басқаның не қылайын тал шыбықтай бұралып сен тұрғанда халық әнінен үзінді
белтұрғаннан ауыл алыста біздің ауыл қара қайын қисатпас күзгі дауыл
бара қалсаң алдыңнан шығады ылғи ізетінен жаңылмас ізгі бауыр
біздің ауыл аспан тау аясында түнде жақын келеді ай осында
қыз бен жігіт жүреді қол ұстасып кілең қызыл қайынның саясында
біздің ауыл тәңір тау етегінде
еңсер ақын еркіннің мекенінде
сол ауылда мәңгілік қалар едім кетпегенде арманның жетегінде
біздің ауыл байынқол жағасында қызыл тау мен көк таудың арасында
сұлулығын жырлауға тіл жетпейді көремін десең шақырамын барасың ба
біздің ауыл қызыл ұш бөктерінде бөктерін де балаймын көп көрімге
ішім пысып кетеді демесеңіз бұл адамды өмірді өткеруге
біздің ауыл аспанның дәл астында жалғыз өзен ағады жар астында
жазда шалғын үстінде күнелтеді қыста тыныш жатады қар астында
біздің ауыл кәдімгі жер үстінде самал ғана еседі киелі үстінде
есек міну дегенді ар көретін
шалдары да жүреді ер үстінде
біздің ауыл еместі бел тұрғанда тал шыбығы майысар жел тұрғанда
бір сұлуын жар қылып алып едім
өзгелерді қайтемін деп сен тұрғанда
әйеліңіз сол жақтан ба не

жоқ бөлек оқыдық
өйткені ол деген біздің ауылдікі дегені болмаса интернатта оқыған
жаңа саятжан туралы айтып айтып тастап едіңіз жоқ болып кетті
әй не істегені несі анау бес баланы апар балабақшаға
і қандай тамаша дейді көз алдыма ауылым елестеді дейді
сізге қарап мен де өлең жинағын шығарып едім эх еліктеген кездер ай дейді
саған еліктеген екен
о жаке ассалаумағалейкум бәкеңе сәлем жолдаңыз дейді жаманқұлов қуаныш
әріптесі ғой мхм енді бейбіт аға өзіңіз айтып отырсыз қырыққа келген кезде бұйырса асабалықты ы қоямын деп
одан кейін шығармашылықа одан сайын тереңірек бет бұрамын деп отырсыз роман жазу
сол кезде болады
енді ол ыыы қарап тұрсаңыз роман жазуға қазір мысалы асабалықтың ешқандай да ііі кедергісі жоқ
өйткені ол менің і бүкіл уақытымды ұрлап жатқан жоқ қой мысалы аптасына үш күн онда да кешке жақын барып қайтасың деген сияқты
ол үшін бір і үлкен дайындық керек мысалға сен і он әңгіме жазатын болсаң оның мысалға үшеуі сәтсіз і болып саналып жататын болса қалған жетеуі ақтап алуы мүмкін
мхм ал енді жалғыз романың сыналып жатса ол енді деген сияқты
жалғыз романыңыз сыналып жатса
енді бейбіт аға негізі өзіңіз ііі бұған дейін еларна телеарнасында сіз бір жобаны жүргізіп жүрдіңіз енді алдағы уақытта сондай жаңа жоба жүргізу ойда бар ма
немесе ютуб желісінде өзіңіздің каналыңызды ашып
енді бағдарлама енді бір емес екі үш бағдарлама жүргізген кезім болды
мхм бірақ мен сол бағдарламаларды жүргізіп жүрген кездің барлығында өзімді ііі бөтен қой сезіндім
бөтен қой деген болатын еді ғой жаңағы біреудің қорасына кіріп кететін сол енді біреудің қорасына кіріп кеткендей
түрің үшін ұялдың ба әйтпесе тіл бар ғой дегенім ғой
тіл болған енді ііі жаңағыдай і балғынбектің айтыста айтқаны бар еді ғой
біз болсақ камерадан қалтыраймыз ермановтың эфирге еті үйренген деген сияқты
анау камераның алдында сөйлеу ііі мен үшін қиындық тудыратын ы бас кезде ойлайтынмын і бірі екілі уақыттардан кейін етім үйреніп кететін шығар деп мхм
і ал енді шын мәніне келген кезде өзім жүргізген сол бағдарламаның біреуі түгілі бір минутын көрген жоқпын
і өйткені неге бір өзімді көрсем бір мүлде бір басқа бір жеккөрінішті көрініп жүрдім
ы содан кейін жаңағы тіпті өз дауысымды естісем кәдімгідей бір і шынымды айтсам бір қатты бір тыжырынып кетемін жиіркеніп кететін
сондықтан ыыы ол сала менің салам емес деп ойлаймын
енді і сөйлегенде де ойды жеткізуде де әртүрлі жолдар бар ғой
біреулер мысалға жазған кезде ойын жақсы жеткізеді шашау шығармайды
біреулер шешен болады шын мәніне келген кезде олар сөйлеген кезде жаңағыдай орнықты сөйлеп ойын еркін жеткізіп сөйтеді мхм
мен енді жазуға келген кезде енді аз кем шебер шығармын ойымды жеткізуге келген кезде бір ы қиналмай еркін жеткізетін шығармын
ал енді бұл ы сөйлеуге келген кезде м қиындаумын енді кішкентай кезімде апамыз бар еді сонымен быдық балам дейтін енді әрине
тойға барған кезде мысалға өзіңді иә бөтен қой сезінбеймін ол жерде еркін боласың арқаңды кеңге саласың
анау ы бүкіл жиналған үш жүз төрт жүз адамның барлығын баурап алғаннан кейін олар сені ұнатып жақсы көріп отырғаннан кейін еркін де жүре
өз үйіңде жүргендей өз бауырларыңмен жүргендей
ал енді телеэкран деген нәрсе ол ы миллиондар қарап отырғаннан кейін жауапкершілігі зор шын мәніне келген кезде
сол жауапкершілік адамды қысып тастайды да былай корпусың ашылмай қалады
бейбіт шегебайұлы сарыбай таңғы шоу жалғастырамыз
эфирде таңғы шоу
жұлдыз фм
атыңды айтқанда жарығым қолыңнан ұстамай таныдым
осалы болмауға тиісті қазақтың мәдиналарының
мәдина мәдина бойыңда бар сенің ар иба
өзіңдей сұлуға сүйсіну біздердей серіге қағида
мәдина мәдина бойыңда бар сенің ар иба
тамаша талғамың мәдина жігіттің төресін таниды ма
сезімді өртедің жалындай еркелеп еліктің лағындай
ерекше асыл жан екенсің қазақтың мәдиналарындай
мәдина мәдина бойыңда бар сенің ар иба
өзіңдей сұлуға сүйсіну біздердей серіге қағида
мәдина мәдина бойыңда бар сенің ар иба
тамаша талғамың мәдина жігіттің төресін таниды ма
қонарсың бақ болып басыма келерсің жұп болып қасыма
қуаныш сыйласам арман не қазақтың бір мәдинасына
мәдина мәдина бойыңда бар сенің ар иба
өзіңдей сұлуға сүйсіну біздердей серіге қағида
мәдина мәдина мәдина
жұлдыз фм мен бірге әр сәтіңді көңілді өткіз таңғы шоу
әдебиет үйінің директоры бейбіт шегебайұлы сарыбай бүгін бізде қонақта
махаббат туралы өлең оқысыншы деп қыздар сұрап жатыр мына жерде
иә бұны енді тез тез оқып ііі уақыттың тыздығына байланысты мәнерлеп отырмай ақ қояйын тез тез оқ салайын
алғашқы махаббат экспромт ыыы аман тасыған досым журналист ыыы журналист қой енді сол бір бағдарламаға ыыы алғашқы махаббат туралы сауал қойып жатыр едім соған жауап берсеңіз деді
сол кезде мен тұрдым да айттым айналайын аман сенің бағдарламаңа кейіпкер керек м адамдардан жауап керек сен сол арқылы ақша табасың ал мен азабын тартамын ғой дегенмін де
сол кезде тұрып бір алғашқы махаббат деген экспромт жазғанмын ал кеттік
алғашқы махаббат экспромт
өзім отпын һәм өзім жалын жырмын талайларды күттірдім сағындырдым
беттеріне бажайлап қараушы едім біреуімен жанардай бағым бір күн
махаббатың алғашқы кім еді деп сұрағыңмен бір сәтке бағындырдың
оның бәрі ауылда қалып кетті ғой арасында адасып сағым қырдың
біреу емес беу олар бірнешеу ғой қайсыбірін айтайын қағынғырдың
бүтінделмес қоршауы гүлі бар үйдің бәрі де есте сол қыздар тұрған үйдің
сезімімді жүруші едім өлең қылып қажеті жоқ болатын жырға мидың
біз бақытты боламыз деген сөзбен құлағына талайдың сырға құйдым
қашан шығар екен деп тұрғанымда ақ жүзімді аязды түн қаритын
біреуімен ең алғаш құдығының басында нұрғалидың
шешем марқұм ұрсатын желөкпе деп саған осы жүрісің керек пе деп
қызыл қайың секілді қырмызы қыз сүйенетін сүйкімсіз терекке кеп
бұның бәрін айтуға болады ғой сырымды ашсам қалардай жел өкпелеп
аман досым ал сенің хабарыңа мына мендей жігіттен көмек керек
біз бақытты боламыз деген сөзім орындалды болдық біз бөлек бөлек
уақыттың аздығына байланысты жылдамырақ оқыдым ғой
бір күшті кино көріп отырасың да ең соңында сол сен ғашық болып отырған адам өліп қалады ғой сондай
біз бақытты боламыз деген сөзім орындалды болдық біз бөлек бөлек мхм ол да бақытсыз емес мен де бақытсыз емеспін деген сияқты ғой
енді сұрақ қоя салайын ыыы үлгіретін сияқтымын бейбіт аға балаларыңыздың бойынан і өзіңіздің бойыңыздағы ақындық қасиет байқалады ма
енді ақындық деп айтпай ақ қояйын ыыы
екінші қызым мен ұлымның бойынан әлі ондай қабілеттерді байқай қойған жоқпын
бірақ енді ұлым келген кезде анандай қағелес ііі бірден жауабы дайын бір сәтті жауаптарды айтып кәдімгі адамды таңғалдыратыны бар
ііі болашақта соның бойынан мен бір қасиетті көремін ііі құдай сол күнге жеткізсін деп тілейік иә
үлкен қызым айбаршыным ыыы енді ол кішкентайынан қолына қағаз ұстап алатын іхі жазамын жазамын дейді
не жазасың десең бір жастағы қыз ғой енді мақала жазамын дейтін
енді сол қызым енді иә журналист болатын шығар деген үміттемін мхм құдай қаласа
ең бастысы аман болсын дейміз аман болсын
талай қыздарды сындырған сияқтысыз ғой дейді түһ
ал өлеңге де өзіңізге де рахмет күндеріңіз сәтті болсын астарыңыз дәмді болсын түскі астарыңыз дейді
рахмет бүгін бізде қонақта болған і жазушы ақын і бейбіт шегебаұлы сарыбай мырза әдебиет үйінің директоры енді біліп жүріңіздер
бұдан да директорден де директор болған кезде айтып қойыңыз бізге шатасып жүрмейік алдына ала ма
ал бейбіт мырза уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп рахмет жаңа қыздар айтып отыр өзіңізге үзіліс кезінде өте қарапайым адам екенсіз деп
осы қарапайым қалпыңыздан тайынбай өстіп қарапайым болып қазақ еліне керемет дүниелер сыйлап жүре беріңіз
кітабыңыздың тұсаукесеріне барамыз енді кітаптың
қазақтың қарапайым жігітімен дос болғаннан кейін қарапайым боласың
кітаптың тұсаукесеріне шақырыңыз барамыз міндетті түрде мөп мөлдір қарасы деген кітаптың тұсаукесеріне барамыз алла қаласа алдағы уақытта
бейбіт сарыбай мырза қонақта болды ақбибі хамидолла наргиз ибрагим қазақтың қарапайым жігіті мен жасұлан қали еліміз аман жұртымыз тыныш болсын
енді бүгінгі таңғы шоуды ыыы осы бейбіт сарыбай мырзаның сөзіне жазылған ііі нұрболат абдуллиннің кеш жарық алматы деген әнімен тәмамдасақ дейміз сау болыңыздар
эфирде таңғы шоу